بالنسبة ليا افضل حاجة نبدأ بها نهاري هي جهوة بالحليب مع اذكار الصباح ونجضي شوية وجت مع نفسي قبل ما نبدأ الخدمة او الجراية هذه هي احسن حاجة يعني الواحد يبدأ بها يومه بشكل افضل يعني انا نفضل القهوة على خاطر ان قهوة تخليني نصحصح ونصحصح من ونصحصح باش نكون نشيط نبدأ خدمتي او الجراية